<hesitation> Zah mbola tsy magnana tômôbily fa raha ny fahaizako azy indroa agnatin'ny andro araiky mameno <hesitation> reservoara mameno maraindraigny aloka ande hiboaka avekeo mameno harivariva, <hesitation> de mandany izy koa bus eo amin'ny roa aligny na telo aligny.